اني بنفضل انه نطلع فوج الجبل ونجضي فوجه ليلة عن انه نجعد بالجلعة لانه الجو في الجبل بيكون كتير حلو <hesitation> في الصيف متل هيك الايام الصيفية بيكون الجو بارد وحلو وفي الشتا بينزل التلج على قمة الجبل فبيكون الموضوع الطف بكتير في انك تجعد في الطبيعة سواء كانت جبل او حتى غابة.